Ti shaaƙi shonumo nii watuƙoii pidi ɗakam nin yun ƙale mandi yiiƙon muro, mandi a bang nong minajum, ni warƙoii garko, ning ambo filiya, ning peroi damgigiri ning sha sabon gari, ning sha kaffi ning yiɗɗiyo ƙalee muro shi yiɗɗiiƙo ti ma mulyanno shi mutuƙo ning ii, mandi murƙo manani mandi murƙo laani mandi murƙo ma gɓwalmiju, ta shaƙƙi shonummo ɗoi minun ndi ɗije ti fok minun ƙelenƙwi akuwano maimo ƙelenkwi shuɗoƙ manna ii yayano murƙo nong laaro shin gɓudei.